To kauso misali, kausiko kon dalo gabaniso kogo kiti a burunni- aburunni gabaniso ko dalo kogo ko kogo, ko dalo goki tiya kauso kauso kina andi oyu ai ko dalo ko eh sha'awako kogo Makkah, na dukko Makkah ko dale ko ko'ito keshu wanɗi ko komutu wanɗi ko koɗetu wanɗi ko korahakbi Ka'aba ko ko'itu rayuwatko wanɗi wanzsi to ko kuma ahak ahak ahak ƴali ka'a ko dalo go naku gabani moɗi kid ko aremi Kano, komi mi Kaduna ko dalo kogo, kogo metu gabani yaggi. Na moyenko ko menkomi shikenan amma zeini nako duko kogo itu sallah a Makkah na ko menomi ko ina sha'awa sosai lokema a ina- ina farin ciki kikoi, ko itu uska oyunko kenan amma ko hafta oyiko ko duko sallah bu ai iko bu amma na ko iko sallah ko meno beno loken lake ina marmarinkoye <hesitation> gwai da kobuma a moishekoi gwai dakoi a moishekoi farin ciki a zugonko so anta ei moɗi so saiko kunto babbaye so nzina sosai zogo so dalo andi <hesitation> a wanɗi zei sosai don gabani suleke luko luka diko hawotobu saina gwai dai eshashi, dai na eshini kuma a gonni, ago itu sallah wanɗi wanzsi. Na menommi ai an daraja ka gwaiye ke, amma ko gafko oyun kai nzugonko ko dukko sallah bu ko ɗeno kisi ko iko uska miya? amma nako itinko sallah a kwalti zaiko dik shiddanko a kwalti zaiko, iyalenkoma a kwalti zaiko sosai loke sha'awa zakbi, millankoma a kwalti zaiki 'yami sosai na itinko sallahmi, amma ko- koɗeno banoma iko bu toko ko ditko gabano siya ketesun na'ako, ko af indiko gaboni wanse eh indigo gaboni wanse to ko mantitko gaboni tim